Oyi dia ho ezipte dɛn ni cruru mibini a jere we lo mɛ lɛ jenu we lo a po ba bani bereso wian ni tun wa aba ho a lɛ ba we ro farawon farawon-dezipte lo jenu we lo lo wo be lo wo be curulu lo waati yan we bɛna ma moyiz moyize waati ni bible